Tachida'a kitivantá taka xhité yidoxi lahité lá'a hojá la'a yunó kuexte ti'ó danaxhi kedóo kinanix nananix texivaxin taka, yukan chenexité yuan tavii xhi dáxhi tavii xhí, tekiningo tajá ján davaxhí kudiké keninja tinikidó takaxi.